Danën runbën bixthily, bixthily ni gáz büny cun bixthily ni ríahdy lády chi núzá faah ni ríahdy lady chi nú ni ríahdy trast´. faah ni ni runbeën za detergente. Bixthily ni razën niní rxunyën tíezhën, níën, det´zën, lanýën <hesitation> zté cua bixthily ni na par lády ah, niní ryunis lády chi ríahdyní binyiéch té gyíaní ni-ni rcaën bixthily.